Uwiyi parisiko, <hesitation> la, palanti resipiri komi tuu le mondu aŋ. Niŋ i ye a barama, a ka a loŋ ne. Niŋw i ye, niŋ i ye yiroo barama, a ka loŋ ne komi a faŋ ka a niijii le. Donku, e, e dee fuwa niŋ i ye, i ye, yiroo taa i ye a see, <hesitation> i se a je jio bota a la. Donku wo jio miŋ be boo la a bala, oŋ konsideeri ko wo se le saŋ. Wo be a dimiŋ na le.